When sunni hurt me I cut myself like dah I will go to ley hospital or I rush to ley pharmacy for treatment la how I can treat myself when I get hurt by someone or by myself.